Men sport zaliga borishni afzal ko'raman, chunki bu o'z vaqtimni samarali o'zlashtirish va motivatsiyani oshirish imkonini beradi. Sport zali, shuningdek, boshqa odamlar bilan muloqot qilish va motivatsiyani oshirish uchun muhim joydir.